Wor ethiopia wor horian dethu sagale ishan sagele horiati anan fon jajiati fon dabati anan duti arer duti mal eba kanine bun dabeti bunine sukari kaskayeni mukate kaskayeni won sunne tori itbuseni toran dugen wojeti guda bun dabeti ak ada ishia ada fet.